Izy io zaigny <hesitation> tsy mitombigna tsara be le hoe isaka nandray fanampahan-kevitra anao de ôlo jiaby agnaiky agnanjy, tsy possibla, satria ôlo zany samy magnana lôhan'azy, raha metimety amin'ahy mety tsy metimety amignanjy, ary izy i zegny samy magnana antogny zegny ny tsiraikaraika mahatônga an'le oe tsy hitovy hevitra zany eh.